arkitektinn í Íslandssögunni það er í sjálfu sér erfitt að fara út að ganga án þess að rekast á hús eftir hann hér er til dæmis eitt hafnarborg og þar stendur einmitt yfir sýning á verkum hans húsagerð hér bæði frumstæð og fátækleg í ár er rétt öld liðin frá því Guðjón Samúlesson

lauk háskólaprófi í byggingarlist og var í framhaldinu skipaður húsameistari ríkisins árið nítján hundruð og tuttugu ásamt ýmsum tillögum sem ekki urðu að veruleika Pétur Ármannsson arkitekt hefur í mörg ár unnið að rannsóknum á ferli Guðjóns það er bók í undirbúningi sem kemur út á næsta ári og í tengslum við þá bók ákváðum við að setja upp sýningu hér í hafnarborg hún á vel heima hér enda hluti hússins höfundarverk Guðjóns sjálfs og við fengum gott fólk með okkur í lið til að safna öllu því efni

varðveittar í Þjóðskjalasafni ljósmyndum sem við fengum mest frá Þjóðminjasafninu og byggðasafni Hafnarfjarðar og skipulagsuppdráttum sem við fengum frá Skipulagsstofnun

og þar fram eftir götunum öll þekkjum við einhverja byggingu eftir hann en hvað gerist þegar þetta kemur allt saman hvaða mynd drögum við upp af Guðjóni ég held að það sem gerist er

að fólk áttar sig á því hvað margir hafa snertiflöt við hús hans og

nánast á hverjum einasta degi í sínu lífi mörg okkar hafa gengið í skóla sem hann

hannaði eða legið á sjúkrahúsi sem hann hannaði og ekki síður gengið á götum sem hann ákvað hvernig áttu að liggja þannig að hann hefur mjög mikil áhrif og ég held að það sé það

sem kemur fólki svolítið á óvart þegar það kemur hingað og sér þetta ótrúlega ævistarf samankomið á einum stað Ágústa er ein þeirra sem hefur orðið fyrir áhrifum frá Guðjóni hún vinnur ekki aðeins í húsi

heldur bjó líka

búið hérna í héraðsskólanum í Reykholti sá hluti skólans sem ég bjó hét austur uppi sem var ekki búið að reisa á þeim tíma en það var

ég fékk Guðjón

með móðurmjólkinni í Reykholti sem barn ég myndi segja að Guðjón sé maður sem gekk mjög í takt við

tímann sem hann starfaði hann kemur hingað heim og tekur við starfi húsameistara nítján hundruð og tuttugu og

til ársins nítján hundruð og fimmtíu hús hans breytast fyrst vinnur hann

út frá svona samsklippistílum

Olsen við Austurvöll síðan fer hann að leita að einhverjum íslenskum tóni í sínum byggingum og leitar þá í þjóðernisrómantíkina eins og hann þekkti hana frá Danmörku og kannski Finnlandi síðan

yfirgefur hann þá hugmyndafræði og sækir sér innblástur annað

ekki síður art

þetta er ein af þessum byggingum sem var teiknuð og meira að segja birt módel af en hún reis aldrei þetta er Hallgrímskirkja í Saurbæ Hvalfjarðarströnd en í þessari kirkju sjáum við samt mikið af

auðveldast að sjá stækkaða útgáfu af Laugarneskirkju við þekkjum þessar

sem er líka eftir Guðjón og síðan henni Hallgrímskirkju hans stærsta verki verki sem tók mikið af orku frá honum á sínum tíma og gnæfir yfir borgina og setur hvað mestan svip á

ábyrgð lögð á herðar hans hann er húsameistari ríkisins

þegar Ísland er að brjótast til sjálfstæðis það hlýtur að hafa haft áhrif á hann hann skapaði okkar umhverfi og var

er einn starfsmaður sem fylgir með þetta embætti er nýstofnað og þeir koma sér

fyrir á heimili Guðjóns við Skólavörðustíg skrifstofan var þar í mörg ár og þeir voru bara tveir og teiknuðu Þjóðleikhúsið Sundhöllina Landakotskirkju og og guð má má vita hvað

og samtals eru þetta um átta hundruð verkefni sem hann kom nálægt sinni starfsævi skaflinn af þessum verkefnum

kröftum eftir eftir það hann er einn af þessum mönnum sem fór í skipulagði líka bæjarfélög já

hendi marga bæi hann

að Reykjavík frá nítján hundruð tuttugu og sjö hann skipulagði Hafnarfjörð sem við erum stödd í

skipulagsuppdrætti að bæjum á Vestfjörðum til dæmis Bolungarvík

við sjáum hér en það var aldrei byggt neitt eftir þessum uppdrætti en hins vegar sjáum við

af Akureyri og Ísafirði að hluti af hans hugmyndum varð að veruleika þannig hann hefur áhrif

þeirra sem búa á þessum stöðum hér höfum við aldeilis eina arfleifð frá Guðjóni það er

já það má segja að þetta sé hans uppfinning hann og Kornelíus Sigmundsson

mikið fyrir sér hvernig væri hægt að klæða hús á Íslandi og þetta er þeirra uppfinning í raun og veru fundin upp

frá öðrum aðferðum við klæðningar steinsteypan

hans efni alla tíð þeir voru að leita að efni aðferð sem gæti gert

glæsilegri þeir fara að stað með að skoða hvernig

að nota

til þess að klæða húsin og koma þá upp með með þær þær aðferðir sem við sjáum hér á veggnum við hliðina

ekki íslenskir steinar hér heldur er þetta allt

innflutt í dag er algjörlega bannað að nota íslenskt íslenskt grjót

steintegundir sem náttúrugripasafnið

var svo elskulegt að lána okkur

og sé hvernig hann gekk í takt við tímann og sótti sér innblástur og hleypti yngri mönnum

ekki efi í mínum huga að hann væri nútímalegur